Sj epj dj eyj abajfor kwan a ibotum dze asjm afa do ama binom a, cwc dj ebue no wc wo "phone" do na nsjm a wobisa wo dj wo dzin, da a wcdze woo, wo mfe a edzi na adze nyinara, ibeyiyi ano pjpjjpjr na ewie apj dzin a epj dj edze to adze no do. Sj ewie no djm a nna akora no dj mbrj erohwehwj no. Cno ekyir no ibotum dze edzi dwuma.